Kuis ti saat ollaq nii ulliq? Kõgõ. kõgõ parõmbit pitõ tiiq ei võtaq kuiki umas vai ei nakkaq külge Noq, näütüses miiq sannapidoq. Ti võisiq jo tullaq ja saasiq kah puhtas ja saasiq lõunõt võttaq ja nii edesi. A mille ti ei tulõq sis?